يعني بجوله مساء الخير، اسمي دحمي، شفتك واجف لوحدك، فا <hesitation> جلت أجيك أسلم عليك، أنت بتشتغل في أي مجال؟ السؤال هذا عن المجال بالذات اللي بيشتغل فيه، بيفتح لنا بعدين باب الحوار، يعني بيخلي الشخص يتكلم عن نفسه شوية.